Fijugo jijo suuɗel jemma nder hoggo na'I. min njoofi ɓalli e min ndogga, min ngaɗi ka suuɗaki gaɗa na'I hakkiilo amin e wali.ni ɗun e holla sukaaku.